कार को मुख्य कम तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना हैगो। एके ले सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर शिक्षा स्वास्थ और रोजगार के अवसर प्रदान करत हेंगी। सरकार नीति निर्धारण भी करत हेगी। टैक्स लगत हेगी और बाजार में संतुलन बनाए रखन के लाने विभिन्न उपाय को भी लागू करत हेगी। और यह भी सुनिश्चित करत हेगी कि गरीबन का और निम्न वर्ग के लोगन को भी समुचित अवसर मिल जाए। यदि सरकार उपयुक्त नीतियां और योजनायें बनात हेगी। तो यह न केवल देश बनात हेगी। उके देश के विकास को बढ़ावा भी देत हेगी। और नागरिका के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करत हेगी। यह आर्थिक स्थिरता रोजगार स्रजन व्यापरिक अवसरन को विस्तार के लाये भी एक सशक्त आधार तैयार करत हेगी। एं पहलुयां को समग्र प्रभाव देश के आर्थिक विकास को दिशा दिखान मा मदद करत हैगो।